صح في تواصُل إجتماعي وفي كتير منصّات بس التّلفزيون ضل هوّ الأهم بي كل بيت لأنّو بي كل بيت في تَلْفِزيون، وين ما نروح زيارة في Tv، حتّى نِحْن وعم ناكُل الأكل في Tv، بالمستشفى في Tv، وبي مراكِز الدّولة في Tv، في حتّى بالفايسبوك في Tv، بالخلفيّة بيستعرض برامج والمُسلْسلات الدراما والأفلام لكلاسيك لي فيا كتير إعلانات تِجاريّة. بس الوئت صار أليل لي بيستخدمو في النّاس Tv بي شكل مُباشر اخصوصي من الشّباب، بس كمان الشّباب عم تحضَر برامج Tv على التّلفون من خِلال الإنترنت وصارو يحضرو برامج حسب الوئت الّي بي ناسِبُن هنّي مش الوئت الّي بتحدّدو محطّة ال Tv.اليوتيوب صار موجود أكتر بيناتنا بين الشّباب بس الكبار بالعُمُر بعدا بتستخدِم ال Tv. التّلفون والإنترنت خلّا الخبر يوصل Tv أسرع، مِشان هيك ما فيني حدّد أي أهَم أو أي بستخدم أكتر وهنّي كِلُّن مربوطين بي بعض وبوصلو نفس الفكرة. التّواصُل الإجتماعي بي وصّل الخبر بسرعة وال Tv بي أدّم البرامج والأفلام والتّحليل، بس صار نادر جدّاً إنّو نستعمل الصُّحُف.